Baro mayɛ ba sinua ra ,tɛlma ke bun be ya hee bawa, baya we a cɛɛ wɛɛ, badɛn nɛ ayi yi hii, ba we, ho yi huru to ba we cɛ ro tua abe dia ya anamu matete. Mɛɛ ani eremana ba lo Mao zerung,a ho aro, wa baba awe cɛwa yirɛna yi'abun wa sine tun mi we sin, tun tee tee abun na zɛrɛ a sinua ra yenu wa vee.